<noise> par këma ti lac̲h̲ ñama tiene ke nkiꞌn sënma lac̲h̲, idziꞌbma nis lëd lac̲h̲, izaꞌlma lac̲h̲ wen wen ga idziꞌbagame nis par dzikna xc̲h̲aꞌ beꞌd, axta ga lëꞌma zak guꞌnnstsiꞌn diafab o guꞌnnstsiꞌn bixtil par izaꞌl lac̲h̲ wen wen, dzekna xka mod lëꞌ nis xbibo, par lëꞌwu c̲h̲ak xdëꞌ wen.